Chili pays an'Amerika du sud, zany zaka nambaran'olona reo, zany koa fahaizako azy an'Amerika du sud. Bakeo am'tanàna io zany feno bongo hainao zany bongo zany? Bongo io raha tanety ambony eny feno bongo, bongo zany zaka misy any, bongobongo jiaby, bongobongo tanànandreo e karaha izany.